أكثر شي شفته أن هو طريف أويظحك <hesitation> الصراحة كنت برا في الشارع وشفت رجال <hesitation> يعني مو كبير بس مو كبير بالمرة يعني في عمر الثلاثينات مثلًا يجطع الشارع، وفي سيارة مسرعة جاية فهو حذايه حذيانه انجلع منه وهو يعدي الشارع أو يعدي الطريج، طبعًا أنا شفت هذا موقف يظحك يعني.